ווען מ'גייט אויף א דייעטע פון עסן רויע עסן, ס'איז דא גוטע זאכן, און שלעכטע זאכן. למשל מיט זיין הויעך און פייבער, אדער נידריג צוקער. ס'קען העלפן <hesitation> פארלירן וואג. ס'איז דא א ריסק אויף קאנטעמינעישן. און ס'נישט אזוי גרינג, ס'קאסט אסאך געלט. סאו, פאר איינער טוט אזא דייעטע דארף מען עס אדורך טראכטן.